Maro be aloha <hesitation> ny fiantraikany eo am'biby satsia, misy zao biby tsy mahazaka nintsy de mitèraky fahafatesa ho anazy zany igny. De misy koa sasany mahazo ay koà zany lafa <hesitation> amin'ny andro <hesitation> toetr'andro miovaova. Mety hoe igny zany mahasalama anazy, alantsika ohatsy regny biby amin'ny gilasy agny regny mahazaka nintsy zao, de zay.